गातो आगो तांग ल्यु किशांग ओबोल खिमो ग्याच क्युकि होडो ल्यु संक्रमन हाचिमो खतरा निज्या। च्यिकु पहिले ता जब ल्यु किशांग अग्ह बयोते ता होडु तांग साबुन या साफ तेस साफ लानो ग्याच। ओबोल त्रिकास तकी बेक्टिरिया या गंदगी गह्वो बयोम मा स्केटो। हुडु बाद आगर किशांग खुं भेटो निम खुनु चागो कपदस या फिर रुयी देस्के चीजेस रोक्यामो ग्याच। हुडु बाद एंटीसेप्टिकु मध्ध पत्ती ले ला स्केटे। आई खिम स्केटे कि बोदी सुझन ता मा हाचो दुआ। पत्ती तांग बार बार बदल्यामो ल्यु पडेच्य। आई हुडु बाद एद्ध टेटनुसु इंजेक्शन ल्यु जरूर उन्हो ग्याच। आई हसल रिकवर हानो तांगेस संतुलित खावु ल्यु जामो ग्याच।